Si tchuknik chi lab'alsqaq chulab'al tod javom kchuknik para <hesitation> para aves tod sqaq tz'il aves ko kostal tz'il kchajik ruk'ya' para ke asi para ke asi jun tod wu ya' tchuknik tod kchuknik javon tod jan kchuknik por lo menos kojatnik tod aves aj lob' katnik nesesitna javon qa kelwu tz'il qakel wu tz'il qawuen rkayxin ju qawuen rkaxik tieneke jun tb'anri asiar rib' xb' an asiar depues chi' arewachi wun javon kchuknik para tod para tod utilidad para tod wachi kchuknik tod jun kerb'an <noise> utilisar para aves aves chilavar digams tu'y ko tu'y tz'il qa kelik kchuknik kchi javon nu' keple xew qal qakolik digams ko digams kb'anik chi digams arewachi kyoqxok para kel swaw wu tz'il chulaq chu tod pue arewa ko utilidad wa wun javon chi are wa k'orchek k'orchek kb'anik kemo kb'antaj kolik akori ya mxul jun ri npoloms kb'antaj chi pero javon utilidad de tod para ke si korb'anik jun chi jun aves ajkori tod ko utilid wu javon para ke si siempr jun avers kb'ek tod kchun ke jay kchunche tod chke ajklob' tod tod